E bɔ e e e jɔ̀ɔ̀ e jɔɔ fua lii le, <noise> e jɔ̀ɔ̀ anyùuŋ fùà nyaŋ banàìŋ è foo, è naŋ nɔŋ tɛɛwɛ̀ maŋ niŋ nyùnìàŋ maŋ kpɔ̀ɔ̀ kɛ̀ mȧìŋ jè kɛ̀ è nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀, e jɔɔ e jɔɔ fùùu lɛ̀ è dènèìŋ yɛi le, è è è naŋ tɛ̀ɛ̀wɛ̀ maŋ hàwa ɓɔlɔ̀ɔ̀, mùŋ jè niŋ è donȧŋ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀ kaiŋ <noise> ɔ̀ɔ̀ maŋ niŋ nyùnìàŋ e tɔ̀ɔ, ɔ̀ɔ̀ maŋ hàwa joo bà pɛɛ.